دايما في نقاش في موضوع انو المفروض الناس تستخدم كلمة حليب للمنتجات النباتية ولا لا زي حليب الشوفان وحليب الصوية وكده في ناس بيقولوا انه ما مفروض نسميها حليب لانهم شايفين انو الكلمة دي مرتبطة بالمنتجات الحيوانية زي حليب البقر وحليب الماعز وكده وهم شايفين انو كده بيحافظوا على الكلمة في مكانها الاصلي لانو ده اصلها يعني وفي ناس بيقولوا لا لا عادي يعني شنو لو قلنا على <hesitation> اي سائل حتى لو كان نباتي لانه عنده نفس القوام وانو بيشبه الحليب يعني وانو الموضوع ما مفروض يكون حصري على الحليب الابقار وحليب الماعز وكده. في النهاية انا بشوف انه ما فارق يعني اي زول مفروض يستخدم الحاجة اللي بتريحو. اذا شايف انو كلمة ما مناسبة ما يستخدموها. لكن الاستخدام اليومي للكلمات يعني حيفرق معاه. انو هي اسهل وبتوصف اسرع يعني ما عنده معنى انو اخترع لي اسم مخصوص لها